אַנָא כַּנְפַדֵּל תְּקוּן עַנְדִי אֶלְקֻדְרַה נְהַדֵּר מְעַ רַאסִי פִּי אֶלְמַאדִי, חֵית הָאדִי גַּאדִי יְעְטִינִי פְּרְסַה בַּאש נְסַחֵּח אֶלְאַחְטָאא' לִי דַרְת וְנְפַהֵם אֶקְתַר אֶלְקְרַארַאת לִי חָדַיִת וְנִתְעַלֵם מִן תַּגַ'ארִב דִּיַאלִי, וְנְקְדַר נְוַגֵּה נַפְסִי בַּאש תְּקְדֵר תִּתְחַתַ'דְ זַקַּארַאת אַחְסַן פִּי אֶלְמֻסְתָקְבַל, <hesitation> אֶלְחַדִית מְעַ אֶלְמַאדִי כַּיִחַלְּינִי נְקוּן וָעִיּ בְּזַאף וְנַעְרֵף נְטַוַר וְנְכַבֵּּר <hesitation> בְּזַאף.